எகிப்திய உணவு அதன் பாரம்பரிய சுவைகளும். ஏராளமான பொருட்கள் மற்றும் பசுவான தன்மையுடன். மிக முக்கியமானதாக அமைந்துள்ளது எகிப்தில் கொஷாரி. மிகவும் பிரபலமானது இது அரிசி கேழ்வரகு பாசிப்பருப்பு. ரெண்டி வதக்கப்பட்ட வெங்காயம் மற்றும் மசாலாவுடன். தயாரிக்கப்படும் உணவு ஆகும் இது எகிப்தின் பாரம்பரிய. உணவுகளில் ஒன்றாக உண்ணப்படுகிறது ஃபுல் மெடாமஸ். கொழுப்பு கொண்ட பருப்பு என்பது எகிப்தில் பரிமாறப்படும். மற்றொரு பிரபலமான உணவு ஆகும் இது காய்கறிகளுடன். சேர்த்து அரிசி அல்லது ரொட்டி வைப்பதுடன் ஆகும் மூசா. என்ற அழகான இனிப்பு உணவு எகிப்திய மக்களுக்கு. மிகவும் பிரபலமானது மேலும் பசாலி மற்றும். மோலோகியா போன்ற காய்கறி அடிப்படையிலான. உணவுகளும் எகிப்திய சமையலின் முக்கிய பகுதியாக இருக்கின்றன.